me ne me rishro manu chebadu ele bedu biala <hesitation> nha ma zi notu iwaiyi agwaa mo zu pao pao mozala nkpasa nu rahu foont me rea ma sila ovu oma na kpam akinina nzu gam akrnma bo vum okinina ovu oma becoun orekwa sirim nkari ovu oma ma <hesitation> lilu ekike wherewbe izerum ahia choba nzokam omumere nha zuganum mamam oha ne zzawou oshina mbura meme heyper nie menha ovu oma kpa gam ovu omo kpaga einu nge amshie wwe ariga ashiela a neri ayi sini ele bedu ma nu ihurum hie paga nhagida hea shie wiri nrshida varu ze nga me zi notu iwai abe ri ovu oma nakpaga Nekpa masim me ze ma nla akia nzegam ri nuya kawerre neze zorzukwa nha neare masi ha kam nyegem ovu oma na kpann <hesitation> chi-okike nkere eligww neh eyishi nu masi akah nji nah etiya masi lwai chibula ntia masi nhe ayi-Jo- ori nmetiyama even njim ovu omah kpaga onaka su obia chineke yah su omenem oyere wah nwere ke neh heepu nwah oze iwai nwi nkem okpagam Nu omah because iawi wuri neh eyi akah nba na imeh ahia nzuhyia nhemeje oruse-u owah kam na gbamasi ozila nhe me jo or- use-u owah kam na agba ayi neh use- ah nmati nmati nzama ario badu orio because nhe ori-rio nnem jila zu ojila zu umu wene ah ah mega ah izu ayi tuga ayi tugaru neh eri masi-ah nmati nmati nhakam kpagam obu oma because orio nhakam nriokorilam muno orio obu-oma before ngi amara badu ibeh nne gweru-a koi-onu orhamenu ma likekiri otu iwai kem iwai kem nne wiyala iwai iwai zila num akam okpagam ouu omah nha agida